<noise> me oza no ote kpama no uwo ze me re weze unu me <noise> me te ja ame me te ja ame me je tolo ebroshe meje brose ako me no me re ti kuo ewu me fiho because me ohwo no o re ti kpe ewo, me je wo no no ko oye me bi kpe ewo no me re gwo ore me ote ro no egbe no otha abo ha me gbe gwa ore he oterono egbe no o tha abo mere gwa ore me, me re kpo obo ewo mere fi <noise> mere je gbe-ebe fio eno me ko fio oghere no iro woma keme whe gbe gbe ebe fio ewa eka ko no whe ko ha u re woma ha enana yo iruo no ma re lu mere la evao kede kede evao irioke me te lu iruo nana no mere je gwolo edhere no me ro kpe erao no mere ze ka awho no egwolo but obo no obo nana iwaya egha vi egha agbe be ta de iwaya ha yo he ekwakwa nena yo ekwakwa no me re lu koke ko ke kede kede u te to owo wo me re nya kpo me te lu to owowo me re kpo obuwo mere kie me re ho.